انا يعني نفضل انه نجرا عن انه نشاهد فيلم باش انك لو شاهدت فيلم وكتير استمتعت وكتير انبسطت <hesitation> في الاخر ما راح تحصل اشي مفيد في الغالب يعني <hesitation> بس اذا جريت فانت رح اكيد اكيد رح تتعلم اشي كتيري في واشي كتير ينفعك في حياتك <hesitation> خاصة انه كمان وانت بتجرا لو كانت الجراية كتير حلوة بتستمتع.